Ty ola amy fiketraha amy toera somary mandomando zany, tsy- resaky katà zany. Katà hiketreha rey na saribo hiketreha iny, matetiky le raha iny farany tsy miresitsy amizay afo iny.